انحب البرد الشديد <hesitation> أكثر من السخانه، خاطر في البرد تنجم تلبس برشا طبقات <hesitation> باش تدفي روحك، أما السخانه ما تنجمش تهرب منها، تولي تعب <hesitation> و هي تكون مزعجه و صعيبه ما تخليكش <hesitation> تقعد مرتاح و زيد تخليك <hesitation> البروده هذيكا تحس بالانتعاش.